No maq tahtsõ küssüq, et kohe ti sis mõtlõt minnäq? Parhilla um sääne rahudu aig, et egäl juhul ei massaq minnäq kohegi kahtlatsõlõ maalõ. Kaegõq, koh rahuligumb um nii poliitiga ku luudusõ poolõst.